Ditonɩŋɛ aŋtʋ tíí yála ka fɛ álámɩná nɔɔmɛ sɔŋɛ lítɔ? <hesitation> ditonɩŋɛ tɔɔ ñŋ álámɩná dí lɔ ɔ tá kpɩ ɔ nɔɔmɛ, tʋʋ yála ka fɛɩ nɔɔmɛ sɔŋɛ litɔɔ yɛ gbɛtɛrɛ dzeñle, bíɩ ŋsɩ álámɩná lɔ ŋ di dzeñle, sóóni yá ooo kpɛkɛkɛɛ yá ooo bʋʋ ŋtá kpɩ ŋnɔɔ bɔɔ abéé ŋtá tɔkɔ tɔráŋɛ bɔɔ, ŋñ ná ssɩɩ ŋ nɔɔɔ lí fɛnɩ sɔŋɛ, ŋtɩtɩŋɛ kaá lí fɛnɩ sɔŋɛ bʋká ŋ kpáta ŋñ mí, ka sɔŋɛ lítɔ, ɛɛin bʋná wárɩ, dzeñle wárɩ, dɩí kɔna áyo, áyo ñna áyo ró bíɩ ŋsɩ álámɩná ró ŋ dí áyo, bʋʋ bisí ñ dési ŋtɩ mɩnɩsɩɩ tɛfɛ ŋ nɔɔmɛ yála bʋʋ lí fɛnɩ sɔŋɛ. <hesitation> bʋná wárí ró dɩí yála ka kɔná ŋsɩ akúwá, akúwá, akúwá ñŋ álámɩná lɔ ŋ tɔkɔ akúwá, <hesitation> bʋʋ bisí ñ dési ŋ nɔɔmɛ. Tɛfɛ álámɩná ñŋ tɔkɔ akúwá lɔ ŋtá dési ŋ nɔɔmɛɛ yála kaá lí fɛnɩ sɔŋɛ abáa ŋwɛ ŋñ tɔñna álámɩná tɩtɩŋɛ ɔɔ yála ɔɔ mí ŋ nɔɔ ká ka sokoriŋɛ, ka gnígáázɩ bɔɔ kaa líyá hɛɛɛŋ bʋʋ bisí álámɩná lɔ, álámɩná lɔ ɔ tɔkɔ akúwá, ɔ kpɩ ʋ dési ɔ nɔɔ, ɔ ʋ dési ɔ nɔɔ. <hesitation> bʋná wárí dɩí yála ka tɔŋ sɩ yalɛ ró yálɛ ró, yálɛ ró bʋmɛ ró, yálɛ ró bʋmɛ, na ŋsɩ kedzimbire náñtɔɔ nɩŋɛ mɔɔ bʋná nɩŋɛ hɛɛɛŋ, bʋná nɩŋɛ wɛ, bʋná nɩŋɛ wɛ bʋmɛ, ɛɛin ñŋsɩ álámɩná lɔ ŋ di ditonɩŋɛ ŋsɩ tʋná nɩŋɛ, bʋʋ bisí ñ dési ŋ nɔɔ tɛfɛ ŋñ mí ŋ nɔɔ gnɛmʋŋɛ ŋñ mí ŋ nɔɔ gnígáázɩ, bʋ sɔ- bʋ sɔŋɛ, <hesitation> bʋná nɩŋɛɛ dzɛ. <hesitation>